اكيد لازم نشاركو فالانتخابات خاطر اولا هداك حقك و ثانيا هداك الواجب الوطني متاعك باش انك تدخل روحك فالديمقراطية و تعطي صوتك معناها لشكون تسحو لازم يحكم فلبلاد و خاطر هادي حاجة تاثر عل مستقبل برشا و تاثر على القضايا العامة و تاثر على حياة العبد وعلى حياة القراب من العبد و على حياة بلاد كاملة